Udíma kara urasa oorasa ka piban undíma, undíma ciţ bakapibana babumkabikink nţári, nabi kambuka unk faan buka niam ate ba niamba këniam ciwun undima niam, kon undima wara pëdu pimbana këpimbana kara uleer oo uleer sirëtu nja manjaku, nja kara ţëko ţi mcëţi, këpimban undímanu, ñáan káaţ pëbër undíma mber ba këbër undímanu mnem.